Tujumane nante ake makkullia penting mare, nasaba te makkulliah <hesitation> margurudukaki jadi antu semanga na makkullia. <hesitation> Nasaba bisaki pakende derajatnya orang tuata jo kampong, <hesitation> magantiki ta ma jamang, <hesitation> magantiki <hesitation> ripakeddemi tomatoanta nasaba te mo iya nalabbi makkulia. <hesitation> nasaba lingkungan ku duka te jo sekitarku makkullia ngasang. Jadi yamto <hesitation> pengalamanku nasaba sijanji ngaseng mo sola solaku lamakullia. <hesitation> Pana iyate makullia udangasa ma de rupang yake maguruki buda solandopa de rupang <hesitation> bisakimakatama organisasi, dem to organisasi te <hesitation> maguru. Jamikito akrab sola seniorta, buda macarita na yamto di pakrabki sola seniorta, <laughs> disuruhmi tu seniorta maguru. Nako mancaji sarjana miki, bisa maki <hesitation> De jaka jamang diseniorta dilobi-lobini ro senorta na pantamaki di jamang bisarta atau sementara makkuliaki na yatte tauwa aketau ki natambai yamito mabalongar makekulia. Apalagi ke tamaki organisasi mabalowaro <hesitation> bisa duka to. <noise> <hesitation>